ଏକ ଗୁପଗ୍ରହ ଅପନାର ଗତି ନିଯମିତ କେଂଟୋ କରେଂ। ଗୁରୁତ୍ଵା କର୍ଶନର କାରଣ ସେ ଅପନାର ଗତି ନିଯମିତ କରେଂ। ଚଂତୋ କି ପ୍ରିଥ୍ଵୀରାର କୁଛ ଦୋରୀର ସେ ଇତକା ତେଜୀର ଗୁମ ଉଠାଏଂ। ଗୁରୁତ୍ଵା କର୍ଶନର କାରଣ ସେ ଅପନାର ଗତି ନିଯମିତ କରେଂ।